Kauk munumang puse de ma'e por rapu de kanan kauk nipep nunu juy ja ndu'ue y kauk tuba lanye'ei y kupu l'e y lanu'u kupu batsajau xichajaut bat'ey batsajau bat'ey pu mesa per rapu es de nguang kupu l'ets nda nda kani pa manakjats y saria kjay li saria de mananjaungn kjai li ba'aus o saria kul'eng rapu bat'ey saria pan kupu l'ets par par manal'eung ne matu kupu y l'eje que matu n'ia per kauk nin tukuajay ja n'ia matu rajuik tikji njaung pus ya l'en kua se ma kupu ya rapu batsajau y kari xin'ijit par rapu bat'ey abecés de nguang rapu bat'ey kjay batsajau pu xichajaut kauk lanu'u rapu y pan jay kutap kutap ngjay l'e es de pu kanjet y statujum paiñ de pu xikit y ya cuando statujum rapu ma bat'ey bat'ey pu coronas de pu kanjet y de pu xikit y bat'ey rimbiay paiñ tse'eik re kasas mat ngajay mat kutsi kil'iam ma bat'ey ya baljaiñ re coronas <noise> kauk lanu'u de rapuse batsajau rapu m'ung kanje rapu bat'ey batsajau. Kaung tutsajam pus tutsajam kich'ijiñ pus kjai m'ung kanje pus tibiñ de familia jay kanan juy lutsajau kul'eng kul'eng de xinjiñ <noise> rapu tajam y paiñ saria lutsajau kich'ijiñ saria arroz rapu tutsajam tanam y kjay kuam y tutsa'am niyie kaung entre familia kaung jay familia de kaung tu'um de kuam y de nixiets pus kauk lanu'u kujua jay mat y batsajau rapu y kjay batsajau saria par manat'ey kujua y batsajau oracion se cuando bat'ey manapup y batsajau saria kul'eng kujua pus y de kale bu'us kale de de kul'us kupu es saria saria kjai ngube'ey pus tsajap kupu kat kjay entre familia ya batsajau kichꞌijiñ a veces kupu tuba y lanu'u y kua l'ejel kua ma kupu jay tubam y karat kiajay mata kuba'au pus mat ma butujuñ kiajay de mung kanje pus mat mbajau puma kuba'au y jay a veces jay kara kunji kjay kaung kunji pus kaung es kul'us pus kaung peuk nubam jay karat se bumjey tameiñ pus kiajay rajuik si mat kunjanma ma bajau kujuama but'ujuiñ. <noise> binjiu ninyiji pus y mu'ung kanje el rapu batsajau lem saria kich'ijiñ y de mung kanje pus paiñ y de binjiu ninyiji pus paiñ lem saria batsajau y l'jeun kimbiu cuando ya manakejep manekejep ne hora cuando mana'ey manakejep ne binjiu ninyiji pus ljeun kimbiu saria kari kichajaik rapu porque ya l'eje manabe ne binjiu ninyiji.